<hesitation> mii daɓo lolai, ngye ɓo bmya, n kwonu ɓo zhni ɓo shi, ga gba gyi za n sai n wo ɓoye wa zna nyi kwo shni, wola sisa nwoɓa zna ɓyin kwoi shni, aɓo nmwa begye lo fyi nkwo, nkwoto so bmya ya dwu kwo yan, ya ɓo nu bɓo zhni la, ntunge, amula, kwo zhni ɓo hnyin hnyin nu, kwo zhni ɓo shi nu, kwo zhni ɓo gbetwu nun shekwoyi, azhni mula, n ya zakwoi ngbagyi, yi ɓo zhni ya uyi mula ɓo, ya kwu san na za kwoi, ngye ɓyi ni-i, owa zakwi, ɓyin kwoi n wo nyi ɓwugyi nwa zakwoi, ntunge, gbagyi zaɓe che pma, nwa ɓa ɓwa nyi kwon fye, wa fye yi pmi, ofye ye kwonyi okwo znazna wulo na, ofye yen kwonyi, okwo znazna wu lo na, aznakwo shni a kwo ɓwa shi, osa n mii ɓo taza n zado hoi, zakwoi ho, aza loi da wange aa Nnyikwo ho ɓo, wachige, nyika na la nyi kwoya, ka anyi kwoyen ɓanyi ɓata zofyi n mulan, yange nhnun, nghye zakwoi wa ya kazhi, wange oɓa za ye lai, woɓo la sonu to wa zednan, oɓa zaye ɓola sonu lai to wa zednan akwu lo ngnwu ata, wange kwo bmya n ho ɓa la nyi kwo, ha ofye pmi, ho to kpe nyikwo la toho pmii kpe in halo opyi fyenu, yi ɓo n nyi gbakwoi wa gna, ngela gyi gwuzhen da lalakwo, ange ho soho la ouyi, nge ouyi0i n kwa zo bye, omii nyigba kwo nu ɓei wo gamii shaura yin kwonu, omii zakwoi ɓon wo je mii shaurai ga lonu, nge ha gyi gwuzhenda lalakwo ange h lauyi, nge auyii n kwa zo bye. Ton ɓyin kwoi sopa, owada kasnu dolenu, ɓala ɓei dna n wye ka, oɓbi onu ye n woɓe wo taza n ɓa nyi gnwu yii ma, owa dida fye wo lona, ɓa kwu kala nwuna oɓa znazna wulona, wa kwo ɓwa shi, n sa n ɓa ɓe ɓa kwaje kpeye n shaura yin kwonu Nshekwa karai mula kwota shna ɓo dnan, ha gye kwola zo lonu, n naye n dei, yi ɓa zna nyikwo shni to yi zha shaura shni nya didan, to kwan kjwa ɓolon na ɓoyi n mwa begye, akwu mula pa. <hesitation> zaho ɓota maza, wange ɓyi nui ho ɓolowa ɓe n ɓyinkwoi manai yi, waɓe wa wu wo dida, owo dida chi woge omii nugnwu, nyikwoye nwonyi wola dwu bmya bmya wyi, hota myin wo ɓon, to oɓya gye n gye n wa nyawo nyikwo yanu, to n sai n ɓyinu ɓo la ɓe nubwo, wange tun da ow zakwi nu na gu wo shaura nyi, to wo ɓolo watwu mwui wa gye, wa kwu nyikwoi gna mii che aɓo gna ɓyin kwoi amii n wonu, wal wa ɓwa nu ho wase, wyi gyei to chi, awo ge wo dnalo n nunu, wyigye to chi, awoge wo dnalo nnunu, wyigyei to chin, a woge wo dnalo n ɓwai, owodida yi wo wachi woge to mii ɓo gna ho nyi, ho to kwu gyen, nge gye nyikwo-ɓyin kwo bmya bmya yi kwo zhni akayanu, kwoi n bwu-bwugba wnu yi, n twuge na sa nwa gbmi ya nu, gye yi ɓwa gye lo laɓa lo lo nu. Aaa, agbagyi kwo bmya ya sase n ya zakwoi, to ya ya gbetwu kwo ɓo uyi n ya zakwoi zhni ɓauyiin, har n naye, kwo zhni ɓo shi nuya zhnapma nshaura yi pyan kwo nu, n twuge na to ya ɓwa ban.